กะแตกต่างตรงที่ว่า ถ้ากะต้องกะตู้ ATM นี่กะกะต้องเดินหาตู้ ATM แล้วกะต้องกะบัตรกะอิหยังอีก แต่ว่าถ้ากะเฮ็ดในโทรศัพท์มันกะเฮ็ดได้เลย บ่ต้องยุ่งยากอิหยัง

กะควรสิให้ความสำคัญอยู่เดะ เพราะว่าในโลกปัจจุบันที่มันเป็นแบบยุคดิจิทัลจั่งซี้น่ะ ความเป็นส่วนกะกะกะควรสิให้ความสำคัญอยู่ เพราะว่าข้อมูลมันกะไหลได้ง่าย

ข้อยว่าแอปธนาคารในอนาคต กะคงสิพัฒนาให้มันเข้าถึงง่ายสำหรับซุคน แล้วกะคงสิมีเทคโนโลยีใหม่ใหม่ เอ้อ เอามากะให้มันแบบ กะได้ง่ายขึ้นน่ะ

ซุมื้อนี้ข้อยใซ้บัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ว่ามันเป็นบัตรแบบบัตรดิจิทัลน่ะ บ่แม่นบัตรแข็งแบบบัตรจริงจริงน่ะ เอ้อ ข้อยใซ้เพราะว่า ข้อยใซ้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลักนี่ล่ะ

กะคือสิมักกะอยู่ เพราะว่าแต่ก่อนกะบ่ได้มีช่องทางให้กะจ่ายเงินได้หลากหลายเท่าปัจจุบัน กะเพิ่นกะคงสิมักกะบัตรเดบิตอยู่ดอก

ข้อยบ่ฮู้คือกัน เพราะว่าข้อยบ่มีบัตรเครดิต ถ้าข้อยมีข้อยฮู้คือสิบ่แนะนำดอก เพราะว่ามันฮู้แล้วแต่ว่าคนฮู้มันพร้อม พร้อมมีบัตรเครดิตเมื่อใดฮู้มีเมื่อนั้น

จ่ายเงินผ่านแอปธนาคารนี่ล่ะ สิถืกสิแพงข้อยถืก จ่ายเงินผ่านแอปธนาคาร เพราะว่าข้อยบ่มีวิธีจ่ายเงินอื่นอื่นแล้ว

บ่เลย เพราะว่าข้อยว่าใซ้เงินสดนี่แหละเป็นการควบคุมรายจ่ายได้ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าใซ้เห็นเงินอีหลี ใซ้ได้จับเงินอีหลีอะ เออ ความใซ้สึกมันแตกต่างกัน

กะแล้วแต่ว่าเอาไปกะเฮ็ดอิหยัง ถ้าบ่ได้เอาไปกะเฮ็ดอิหยังแปลกแปลกกะ กะให้ยืมได้

กะมีความเสี่ยงอยู่ เพราะว่าถ้ากะผูกบัตรนำแอปนำหยังจั่งซี้น่ะ ถ้าแอปกะ กะแบบ กะแฮ็กจั่งซี้น่ะ ข้อมูลกะไปเลย กะบ่มีความปลอดภัยอิหยังเลย

กะคือสิคุ้มอยู่ดอก ข้อยกะบ่กะคือกัน เพราะว่าข้อยบ่ได้กะบัตร บ่ได้ บ่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมอิหยังเลย แต่ว่ากะ ธนาคารกะคงสิบ่ตั๋วลูกค้าดอก กะคงสิคิดมาดีแล้วล่ะ

เอ่อ ข้อยบ่เคยใซ้บัตรในการผ่อนชำระ เพราะว่าข้อยบ่ใซ้บัตรเลย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

ข้อยบ่เคยโทรไปหา call center ของธนาคารอิหยังเลย เพราะว่าข้อยบ่พ้อปัญหาแหม

แจ้งผ่านโทรศัพท์แหล้ว เพราะว่าข้อยขี้คร้านไปธนาคาร

กะย่างไปแจ้งนำหัวหน้า หรือว่าพนักงานอิหยังกะได้ตั่ว เพราะว่าข้อยกะอยู่ธนาคารเนาะ กะเว้าไปเลยว่าบักอันนี้มันเฮ็ดงานบ่ดี ให้บริการบ่ดี อื้อ ไล่มันออกเลย

กะกะมั่นอยู่ดอก เพราะว่า เพิ่นกะคงสิบ่มาหลอกตั๋วกะดอก เพิ่นกะคงสิเฮ็ด เต็มหน้าที่เพิ่นนั่นล่ะ

กะมีข้อเสียที่ว่า กะกะต้องเดินทางไปธนาคารเอง กะอาจสิบ่สะดวกสำหรับบางคน หรือว่า เอ้อ บางเวลาจั่งซี้น่ะ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

กะเป็นเรื่องดีตั่วเนาะ มันกะสิได้มีหลากหลายช่องทางสำหรับคนหลายหลายแบบ ในการเอาไว้แจ้งปัญหาจั่งซี้อะ

เพิ่นกะคงสิตรวจสอบแล้วกะเบิ่งว่ามันเป็นปัญหาอิหยัง แล้วกะไปเบิ่งนำคนที่เขาแก้ปัญหานี้ได้

ข้อยกะสิโทรหาธนาคารแจ้งว่า เออ บัตรเครดิตถูกกะแต่ว่าข้อยบ่ได้กะ กะสิให้อายัดบัตรไป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

ข้อยกะสิส่วง ข้อยกะสิสำบายใจ เพราะว่าปัญหากะแก้ไขแล้วแหม

กะสิตัดสินที่ว่าพนักงานให้บริการดีบ่ เว้าดีบ่ อื้อ กะสิให้ความ ให้ตามความพึงพอใจนั่นล่ะ

ข้อยว่ากะต้องเป็นคนที่เข้าใจลูกค้าได้ดี มี empathy สูง เพราะว่าลูกค้ามันกะมาหลากหลายแนวเนาะ บางคนกะดีบางคนกะบ่ดี กะกะต้องรับมือให้ได้

กะควรสิมีอยู่ เพราะว่าผู้เฒ่าต้องการความดูแลพิเศษ ยิ่งแบบโลก บ่แม่นโลกกะหรอก ประเทศไทยนี้แหละ เข้าสู่แบบสังคมผู้สูงอายุจั่งซี้น่ะ กะควรสิมี

กะควรสิมีนะ เพราะว่าสมมุติว่าพนักงานเว้าบ่ดีจั่งซี้ กะกะมีหลักฐานเอาไปแจ้ง เอ้อ เอาไปแจ้งนำ เอ้อ นำไผกะได้

ข้อยกะฟ้าวโทรหาธนาคารโลดกะแจ้งเลยว่าแบบกะ call center หลอกเอาเงิน ข้อยบ่ท่าไปแจ้งอยู่ธนาคารดอก มันกะ

ข้อยว่าบ่ว่าสิเป็น AI หรือว่าแชตบอต กะ กะคือสิกะได้หลายอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกะฉลาด ฉลาดหลาย ฉลาดกว่าบางคนแล้ว

มี มีแน่นอนเลย เพราะว่าความซ้าในการแก้ไขปัญหาอิหยังซ้าตาม มันซ้าสะท้อนว่าแบบ ธนาคารนั้นมันมีการดำเนินการจั่งใด

กะกะมั่นอยู่ดอก เพราะว่าเพิ่นกะคงสิต้องกะเวลาในการตรวจสอบ เพิ่นกะคงบ่ตั๋วกะดอก

ถ้ามันเป็นเรื่องที่มัน รุนแรงหรือว่า เอาข้อมูลไปตั๋วคนจั่งซี้กะคือสิแจ้งอยู่ดอก กะสงสารเพิ่น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

ถ้าข้อยไปจักสามสี่มื้อข้อยกะบ่ซื้อดอก เพราะว่ามันบ่ได้โดนมันบ่คุ้มค่า แต่ว่าถ้าไปจักสิบมื้อจั่งซี้กะอาจสิซื้ออยู่

กะสำคัญอยู่แล้ว เพราะว่ากะเฮ็ดประกันอัคคีภัย หรือว่าแบบประกันอิหยังกะตามที่มันสำคัญ เอ้อ ที่ ที่คนกะมันควรเฮ็ดน่ะแหม กะควรสิเฮ็ด

กะคือสิเป็นประกันชีวิตนี่แหละ เพราะว่ากะกะบ่กะเนาะว่าสิเกิดอิหยังขึ้นนำชีวิตของกะ กะเฮ็ดประกันชีวิตนี่แหละดีสุดแล้ว

ถ้าถามตอนนี้ข้อยบ่มีแผนสิซื้อประกันเพิ่มเลย กะอาจสิซื้อแบบประกันการเดินทางจั่งซี้ เพราะว่าปลายปีนี้ข้อยสิไปต่างประเทศ

การซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ กะอาจสิมีข้อดีในด้านของแบบความสะดวกสบาย

กะสำคัญอยู่เดะ จริงจริงการเฮ็ดประกันมันกะเป็นสิ่งที่คนกะมันควรเฮ็ดอยู่แล้วแหม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

ข้อยบ่เคยนะ เพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนโตแล้วโตจากที่เคยได้ยินมาโตมีแต่เรื่องดีดี

กะคือสิปลอดภัยอยู่ดอก กะอาจสิแล้วแต่ว่าบริษัทประกันนั้นมันแบบน่ากะถือปานใด แต่ส่วนใหญ่กะน่ากะถือ

กะกะจักแบบสะสมทรัพย์ แบบออมทรัพย์ แบบอิหยังอีก เอ้อ กะจักส่ำนั้นล่ะ

กะมีความทันสมัยอยู่เดะ เพราะว่าข้อยเห็นพ่อข้อยนี่กะเฮ็ดงานขายประกัน กะขายผ่านแบบ iPad เอ้อ บ่ต้องแบบถือเอกสารหลาย กะดีอยู่

ข้อยว่ากะ มีข้อดีที่ว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่ข้อยเจอกะ บริการได้ดี มี จิตใจในการ บริการแบบ พร้อมสำหรับการบริการ

บ่ส่งผลอิหยังเลย เพราะว่าการที่ข้อยสิสำบายใจ หรือว่าบ่สำบายใจ มันบ่ได้อยู่ที่ว่าพนักงานเว้าภาษาอิหยัง

ข้อยว่ามันกะสะดวกนะ เพราะว่าบางคนกะบ่ได้อยากสิเว้านำพนักงานจั่งซี้นะ กะแจ้งคุยผ่านแชตจั่งซี้ได้เลย กะสำบายดี

กะอาจสิบ่มักดอก เพราะว่าเพิ่นกะอาจสิเฮ็ดบ่เป็นปานนั้น กะอาจสิมักไปเฮ็ดอยู่ธนาคาร

ข้อยว่าคนเฒ่าคนแก่ กะคือสิมักไปธนาคารนั่นล่ะ เพราะว่ามันน่าสิสะดวกที่สุดแล้ว

กะบ่กะคือกันกะแล้วแต่คน แต่ว่าสำหรับข้อยแล้วข้อยบ่มัก เพราะว่าข้อยขี้คร้านเว้านำพนักงาน

กะอาจสิมัก กะบริการ call center เพราะว่า ขี้คร้านไปสาขาธนาคาร

กะคาดหวังว่าสิได้การบริการที่มันดีแล้วกะมืออาชีพ

ข้อยกะโมโหตั่วเนาะ ให้ข้อยท่าโดน หนหวย

มีแน่นอนอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าให้บริการบ่ดีข้อยกะบ่กะตั่ว

บ่เคยเลย เพราะว่าข้อยบ่ได้อยากฮู้แหม มีแต่ธนาคารนั่นล่ะโทรมา

แตกต่างอยู่เดะข้อยว่า ข้อยว่าพนักงาน call center หนิเว้าสุภาพกว่า

กะเข้าใจกะเจนอยู่เดะ เพราะว่าพนักงานกะคือสิกะเทรนมาให้แบบ ให้เว้าให้กะเจนน่ะแหม

ถ้ามันท่ามาโดนอีหลีกะ กะสิวางไปเลย เพราะว่าสิท่าต่อไปมันกะบ่ได้อิหยังอะแหม มันหนหวย

กะควรสิกะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยนะ เพราะว่ามันมีระบบอันนี้มามันกะควรสิกะได้ บ่ควรสิให้พนักงานจัดการเทิงกะ

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดข้อยว่ากะคือ empathy นี่แหละ เพราะว่ากะต้องดิวกับลูกค้าหลากหลายแบบกะกะต้องเข้าใจลูกค้า บ่ไปเหวี่ยงวีน กะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี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

กะคือสิมีทีมที่เขาดูแลแบบเฉพาะกลุ่มจั่งซี้แหม เพราะว่าผู้พิการมันกะมีหลายแบบเนาะ

ถ้าเป็นข้อยนะข้อยสิบ่ฟัง เพราะว่าข้อยขี้คร้านเว้านำ พนักงาน call center กะโทรมาอยู่นั่นล่ะ เอ้อ

กะมั่นใจอยู่เดะ เพราะว่ากะพนักงานธนาคารเนาะ กะบ่ กะคือสิบ่มาตั๋วกะดอก แต่ว่ากะต้องเช็กข้อมูลให้ดีดี

กะบรรยากาศดีอยู่เดะข้อยว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารมันแบบ เฮ็ดคือจั่งแบบธนาคารแห่งโลกอนาคตจั่งซี้แหม เออ แจ้งจ่างป่างเลยในสาขาน่ะ

ข้อยว่ากะบ่แตกต่างกันดอก คือมันกะบ่ควรสิแตกต่างกันเนาะ เพราะว่าเขากะควรสิมีมาตรฐานในการให้การบริการเนาะ

กะอาจสิสำคัญเลยล่ะ เพราะว่าการที่พนักงานมีแบบประสบการณ์สูง กะอาจสิให้บริการได้ดี

กะควรสิเว้าได้อยู่ เพราะว่าเผื่อมีแบบฝรั่งอิหยังมาติดต่อกะสิได้เว้าได้

กะคือสิมีเหตุผลหลายเหตุผลที่เฮ็ดให้คนกะไปกู้เงิน แต่ว่าส่วนใหญ่ข้อยว่ากะกู้เงิน เพราะว่าบ่มีเงินนั่นล่ะ

กะแล้วแต่คนเนาะว่า สิกู้ไปเฮ็ดอิหยัง แต่ว่าถ้าให้ข้อยเดากะกู้ไปเฮ็ด เฮ็ดกะเฮ็ดนามั้ง เออ บ่กะคือกัน

ข้อยว่ากะดีอยู่อยู่เดะ เพราะว่าที่ดิน หรือว่าบ้าน หรือว่าแบบคอนโดจั่งซี้อะ กะอาจสิเอา เอาไว้เฮ็ดเงินได้

กะกู้นำธนาคารนั่นล่ะปลอดภัยที่สุดแล้ว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

แหล่งเงินกู้ที่ดีกะต้องหน้ากะถือ แล้วกะดอกเบี้ยเงินกู้บ่สูง

มันเป็นปัญหาใหญ่ หรือบ่ใหญ่ข้อยกะบ่กะ แต่ว่ามันกะน่าสิเป็นปัญหาอยู่

ข้อยกะสิหาตั่วว่าข้อยเป็นหนี้ได้จั่งใด แล้วกะอาจสิปรึกษานำธนาคาร หรือว่านำพ่อนำแม่ว่าสิเฮ็ดจั่งใดต่อไป

ข้อยคิดว่าบ่เปิดเผย เพราะว่าข้อยบ่ฮู้อิหยังเลย

กะสำคัญหลายเดะ เพราะว่ากะติดหนี้เพิ่นแหม กะต้องหาเงินไปคืนตั่ว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

บ่บ่บ่บ่บ่ ข้อยบ่กู้เงิน เพราะว่าข้อยบ่อยากมีพันธะผูกพันกับอิหยัง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

กะกะได้อยู่แล้ว เพราะว่าถ้ากะกะจักเก็บออมดีดีนี่กะ กะกะมีเงินหลาย กะบ่ต้องไปกู้ผู้ใด

กะสำคัญอยู่เดะ เพราะว่าการกะจักเก็บออม หรือว่าแบบการบริหารการเงิน ถ้ากะกะตั้งแต่เด็กเด็กนี้กะ มีประโยชน์ เก็บเงินตั้งแต่เด็กเด็กเลย

ข้อยว่าสำหรับคนสมัยนี้แล้ว การเป็นหนี้หนิกะอาจสิบ่ได้เป็นเรื่องปกติแล้ว เพราะว่าความกะเรื่องการเงินมันกะแพร่หลายกว่าสมัยก่อนเนาะ

ข้อยกะอาจสิปรึกษาคนที่เคยกู้เงิน หรือว่าปรึกษานำธนาคาร เพราะว่าเพิ่นมีประสบการณ์เนาะ

การค้ำประกันนี่กะมีความเสี่ยงเดะ กะเสี่ยงสูงเลยล่ะ เพราะว่าถึงแม้ว่าแบบกะไปค้ำให้หมู่สนิทจั่งซี้นะ กะบ่กะว่ามันสิบิดบ่

ข้อยกะอาจสิกู้ไปเปิดคาเฟ ไปเปิดร้านขายพิซซาจั่งซี้ เพราะว่าข้อยอยากกู้เงินไปเฮ็ดอิหยังที่มันทำเงินได้บ่อยากกู้ไปเฮ็ดอิหยังที่มันกะเงินอย่างเดียวแหม

โอ๊ย คุ้มค่าเลย คุ้มอีหลี เพราะว่าการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ มันกะเป็นการเปิดโอกาสให้กะเนาะ ไปหาความกะแล้วกะไปหาคอนเน็กชัน ไปหาอิหยังจั่งซี้

บ่ ข้อยบ่อยากกู้ สิมีบ่มีหลักประกันอิหยังข้อยกะบ่กู้ เพราะว่าข้อยบ่อยากมีพันธะอิหยัง ข้อยบ่อยากเป็นหนี้

ข้อยว่ามันกะคือสิปลอดภัยอยู่ดอก เพราะว่าถ้ามันผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจนมัน เป็น ออกมาเป็นแอปให้คนดาวน์โหลดได้ มันกะควรสิปลอดภัยนะ

กะอาจสิกู้นำธนาคารนั่นล่ะ เพราะว่ามันปลอดภัย ถึงสิ กู้เงินจำนวนน้อยน้อยหรือว่าจำนวนหลายหลายกะกู้นำธนาคาร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

กะควรสิกะว่าแหล่งกู้นั้นมันน่ากะถือบ่ ดอกเบี้ยเป็นจั่งใด เอ้อ

กะอาจสิต้องไปยืมผู้ใดที่แบบเมตตา หรือว่าไปหายืมผู้ใดที่แบบ เอ้อ บ่ต้องไปหาเงินคืนเพิ่นอะ

เท่าที่ข้อยฮู้ฮู้ลงทุนเพื่ออนาคต เพราะว่า สมัยนี้เงินมันเฟ้อ แล้วยิ่งในอนาคตมันยิ่งสิเฟ้อ อืม ฮู้เลยต้องเก็บเงินไว้

สำหรับข้อยแล้วการลงทุนที่ได้เงินเร็ว เพราะว่าสิเก็บเงินไปเฮ็ดอิหยังยามเกษียณแหม มันแก่แล้ว มัน มันเอาไปเฮ็ดอิหยังบ่ได้

กะอาจสิเป็นที่ว่าต้องการเก็บเงินหรือว่าต้องการมีเงินกะในอนาคต

กะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หรือว่าเว็บไซต์ร้านทอง หรืออิหยังจั่งซี้อะ